Rí ginitsu rí i̱tháa̱n gíꞌdoo numuu rí tsáa̱nꞌxu̱ꞌ júwá júba̱axu̱ꞌ gii̱. Xú tiémpú rííí juwa xúgi̱ꞌ, nacho̱o̱ ma̱mbáa̱nꞌlú tsiguꞌ. Ñúúꞌ rí i̱tháa̱n gíꞌdoo numuu mu̱phú xu̱ꞌ rá, mu̱xíyáa̱ mbáá stuunꞌ. Ñúúꞌ numuu rí ma̱ja̱ñúú stuunꞌ rá, porke mbáá stuunꞌ minumuu̱ wáa̱, chímba̱a̱ aꞌdá stuunꞌ, naꞌni mbá míi̱ ti̱khu, a̱jma̱ míi̱ o̱ atsú, akhu̱ míi̱ numuu̱, ikhaa jngóó ndu̱ya̱a ikháa̱nꞌxu̱ꞌ rí mbáá, mbáá stuunꞌ minumuu̱, ikhaa jngóó ginitsu rúꞌkhui̱ wáa̱ minumuu para ikháa̱nꞌxu̱ꞌ rí xa̱bu̱ khúbá ñajuanꞌxu̱ꞌ. Ma̱mbáa̱nꞌlú tsiguꞌ ma̱ja̱ñúú mbáá stuunꞌ, ma̱ꞌgáyáa̱ stuunꞌ gúla̱a, mba̱xíyáa̱, mbáá tsú wéníi̱ má wáa̱, mbáá tsú na̱ka̱náꞌyoo má wáa̱ mi̱ꞌkhúún jmiúꞌ a̱ndiu̱nꞌ. Ma̱xíyáa̱ rá, ma̱riꞌjii̱, ma̱ru̱ku xuyuu̱ꞌ, ma̱ni̱méjúnꞌ, rííí mbá náa̱ daan, rí mi̱ga̱ jma̱a púrú yi̱i̱ ú. Xáꞌni iyooꞌ, púrú yi̱i̱ mi̱ga̱a̱ jma̱a, ikhí ma̱ra̱khuáá inúú xtúdii, mu maꞌni ndathawuun, ma̱ra̱khuáá. Ma̱ra̱khuáá rúꞌkhui̱, áxú, mágá, yáá ma̱nu̱ má duun, náa̱ rí duun wabooꞌ rúꞌkhui̱, magu̱u̱, ma̱tsu̱wúún, ma̱tsu̱wúún xuwiꞌ, ma̱rígu rimadííꞌ miga̱a̱, jma̱a púrú yi̱i̱ ú mi̱ga̱a̱ jma̱a, numuu rí ma̱ꞌni ndasko̱ꞌ, ikhaa rúꞌkhui̱, ikhaa rúꞌkhui̱ ginitsu rí i̱tháa̱n gíꞌdoo numuu jamí i̱tháa̱n ndasko̱ꞌ, para tsáa̱nꞌxu̱ꞌ rí xa̱bu̱ júbáxu̱ꞌ rííí ma̱mbáa̱ꞌlú tsiguꞌ, xúꞌkhui̱ má mangaa, phú minumuu tsú rundúꞌ, mbi̱ꞌñaa, mbi̱ñaa i̱thaa̱n ikháa̱nꞌxu̱ꞌ. Mu̱phú xu̱ꞌ, mu̱phíi̱ xu̱ꞌ xú námbáa̱ má tsiguꞌ gii̱. Minumuu wáa̱ xkúꞌ skui̱ mangaa, ikhaa jngóó rí kásí tsíphú wéñaꞌxu̱ꞌ phúúú mámbá mijngii xu̱ꞌ. Naphúu̱n mbá miꞌtsú mbá tsiguꞌ, o̱ a̱jma̱ miꞌtsú mbá tsiguꞌ, numuu rí wáa̱ minumúu̱. Mañuu wáa̱ iganuu̱ mangaa, ikhaa jngóó xkua̱ꞌnii jaꞌnii. Tsú mbi̱ꞌñaa rá, mba̱xíyáa̱, ma̱rígu má iyoo̱ꞌ, ma̱rubii̱, ma̱tsi̱kha̱ríguíi̱, ma̱jña̱a̱, ma̱jíi má ikhaa̱ náa̱ mba̱tsuunꞌ. Ma̱jíi̱ jma̱a iyaꞌ xa rá, ma̱ra̱khuáá idú, ma̱ra̱khuáá áxú, ma̱rakhuáá mágá, riándo̱ yáá medio niꞌga̱a̱ má rá, ma̱rígúu̱lo, mi̱ꞌkhu tháa̱n rí nutháa̱n mólíꞌ rí nugu̱jua̱ xa̱bu̱. Ikhaa rúꞌkhui̱ mi̱ꞌkhuu jma̱a rundúꞌ, rúꞌkhui̱ ma̱gínda̱wo̱o̱ꞌ ma̱gínda̱wo̱o̱ꞌ i̱cháꞌja duun wabooꞌ mu rí ma̱ꞌni i̱tháa̱n wabooꞌ, ma̱ꞌni i̱tháa̱n miŋúúꞌ, ma̱ꞌni wáa̱ mba̱ꞌji̱nꞌ mi̱ꞌkhu jmiúꞌ, jmiúꞌ a̱ndiu̱nꞌ. Ikhaa rúꞌkhui̱ mi̱ꞌkhu, ndasko̱ꞌ wéñuuꞌ, khamí phú nani̱gua̱ꞌxu̱ꞌ rí xa̱bu̱ júba̱a gii̱ꞌ ñajuanꞌxu̱ꞌ. Ikhaa rúꞌkhui̱ rí nani̱gua̱ꞌxu̱ rí naphú xu̱ꞌ, rí wáa̱ minumuu rí i̱ya̱a tsáa̱nꞌxu̱ rí júwá júba̱a rígíꞌ. Xúꞌkhui̱ aꞌni jaꞌnii.